<noise> akuɗi le an rep ku giong di soor ɗi ya'an pe ki makaranta ni kat a put ɓaa saam mop ɗi nji mi an mop ti an a yakal ta ki ɗi makaranta a sat mop a ti hai kana ɗi piyang an, ba an ƙɨ dom ta ki ɗi muw' pe ba an ku man riret muw kat a ki ɓa kya ɗena a tel malam ni ba nji ki yi klass ɗi nji cin tal ɓi kwan a tong se ti ɗa napa ɗati yi malam ɗeni ni put se kyenkyen ti'a put a kina ɗi tel, ɗe kat ɗa ɓa put ɓi soor ɗi yə'an pe ki makaranta ni, soor ɗi ya'an a sat mop ti an a ngook har a kon sɨghɨna ɗang a le kwe mbis ɗika a te a sɨghɨta ɗi shwal baɗapa pe kita makaranta ni muw. Pe ku baɗa man meɓipwet mu anile ɓi ɗaa ngapdong tap aki makaranta.